Tenondeko se aekata kua ikorepoti rɨrupe oïmera oï idocumentoreta, jokoropi aeka vaera inumero telefonico, jare oïme yave kianunga jëtärape amombeu vaera